Tapurut erae taburut toinam omain ne, taburut erae inda wei tepen nimpaoun. Wami taburut ai motum porou ram monepam ai inanoro sisibun nei na tanurut era. Na taburut erae wami taburut apandam sisiu ra wan nai, aniep bauat apan naman. Taburut tan ne wami oirut totout ausipat tania itoi kemuai nimpunoi deronin. O wamit aburut tanai evat ne pakun noven dae oit dake example, radiator ou evat, evat, evat patam pakon noven dae inan tabetabe nin. Onaiba contena pep tan tapini ne, maua pakon novera wan nai na wam isoubut pep tan takuin ina isisiup poupet takuin, naniai kinna sisiup pan oupit omain ina sisiup pubit taburut era na wamsin nisin naii masibiki puran nam pep ai taburut wami motoi sibiban oupit nemine, natatoi moi taburut tan sisiuram mau masibiki burun. Masibiki purapam O wamsin. Taburut tan tanai evan ne tumin sisiupu raberabai makasisiu purauan tunam barioven momiou. Na taburut wamsin tan eva, evat, evat pep tan sisiup pan inda. Eva ausipap pep tan takuruma pep tan sisiup pan in'ne taburut era. Inda manin tepem makasin deuman nimpa wan ne taburut era, osoa oin.